الشخصية التاريخية التي أعجبت بها هيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثرت في وأثرت في العالم كله حيث أنها غيرت البشرية من ضلال وجهل إلى نور وعلم وتعلم وأفادت البشرية جمعاء كلها إنسها وجنها.